bu bassa yɛji ɛghi bɛ hɛn, lahadu bhɛ ama ɛn jɛta bu sati iwɛ po yɛ zhɛ bu zhana bu mp, ju ko zhingwa bɛ, ko hu walabu, zhɛ ma pa ha pana lagu bɛ zhɛ u mapa ma jɛta hwayi zha ma zhɛmana, jɛta biyɛ ka shi jɛta ngɛ zhɛ ugɛ tu bile, ini mɛyɛ mi unshɛ nɛ hilo tɛbiyɛ gana tɛbiyɛ ya kulanɛ eke ta ghilo xani im, jɛta hge zhɛ hgɛ bivɛ iwarɛ a shilo zwni ɛn ya uhshɛ hgɛ ishijɛ nu vungwa hgɛ zha uga kubɛ, ibɛ shɛ jɛta biyɛ, jɛta ta abi zha abu kuba iwɛrɛ haba, bɛ zhɛ hing lɛtu bɛ hiɛn aɛ har hga saikan la azunga nsa saukani azunga tɛbiyɛ n zhanɛ <noise> ga da tumuanɛ la hu la, ko mɛ jɛ, ko umbɛ jɛ, zhaga ma yɛriri, zhasa mbɛ wa gada tumuani la nu tu la, ko mɛ jɛ, ko umbɛ jɛ zhasa ma yeriri zhaga mba wa atwa vwɛ mbavachi kai imbɛ imɛ keri yɛri ga na zumga hga hɛin au ana jɛta biyɛ, hwahi ga, iwɛ nɛ po, ih hsa birɛ ya unshɛ tabiyɛ iba ama lupa agwatana ma gana ga. Tu nga birɛ iyi sa na unsha ḿa kuba ga ta ya njɛ tabiyɛ i wɛ ma ma hiusa letu um nyasa bu ga nami chan, i bɛ ḿa nda nyasa i wɛ ibɛ. iwɛ po, jɛta g`a tɛ nga birɛ, jɛta la tunga birɛ ɛnja, hn zha na hasa-o, i wɛ ma izha unshɛ-o. A ma agwatana nu gondu bwɛ tunda tunga birɛ iwɛrɛ, ɛshilo zhejɛ ha zoni ya ya yɛ gatɛ tɛni chagh akubɛ gana tu ya unshajɛ y-ɛ-y-ɛ nga hɛin hun- iyi amsa jalana esha agwatana namba ganata du ka ngadu ka thg chsi sa chiseɛji gana du, nyasa bɛ sasa na ng ka tu gubo, nga shinda nɛ sasana tɛ yɛmɛcitabiyɛ haba na sura, nga knura nuhwɛ nga nami nu nyasa agwata na ba nda sondu bwa nɛ yiná nga njɛ bɛ nga shi i wɛ ḿa ḿa halakaka, ibɛ shɛ jɛta nyasa, nɛ hiing ta ɛmɛ yɛbi shɛ jɛta nyasa jɛta nyasa, na shi i wɛ ḿa ḿa halakaka ibɛ shɛ jɛta nyasa nɛ hiing ta ɛnɛ jɛta nyasa yebi shɛ jɛte nyasa jɛta hga kubɛi wɛḿa agwatana pani yen butunyin.

Munɛ ngumɛ, kukun bɛ jɛrishi ma munɛ ngumɛo, iyi hiɛnmosugo, asha bu pono iyi mɛyɛ, ɛvumɛ hɛin ma sha, a sha bu pono iyi mɛyɛ, nu wana abu njɛ gondu abu gurci bɛ yiwo iyi mɛyɛ hin bu zha zhajɛ nɛ bɛ, i bɛ nga hɛin jɛtata ngɛ neni biyikwo, ibɛ shani jita nan nyasa, managmi kabu ganjɛ. Shi ano miaugna ɛtɛmɛci atu ńa ba bu sɛnjɛsh ano ba una an, gana na ta teni chan, koyibwa. Nga agwatana ba nda gondu bwɛ bɛ peni du biyikwo na tɛnicha nɛ mi, na shɛ a shahɛ jɛta nyasa, jɛta ta ngɛ zɛni biyikwo duwa, duwa ibɛ, aha jɛtaa tu mata bɛjɛnji tu i shɛ jata nyasa tabiyɛ. Aḿa yajɛnyasa na tu ban pani biyiko, ɛgb jɛta ibɛ shani jɛta nyasa jatata achilo iyinɛ nga nja shi a nami nu nyasa impɛnɛji atwa vwe, ɛyijilo mimi atwa na shɛ atwa lamu dogog nu ngɛ pani an ntagada nga panɛjɛ tumwa ma a zhaji a mbiyini nyasa. Jɛta ta. Nkunɛ sunda. Nkunɛ biyoyo, na kunɛ alumɛ nga kunɛ ujuru, i wɛ ma á mbiyini nyasa, ngɛ pɛnajɛ an takada, butu butu ya jɛ na bwa masayi na ba uani, i wɛ ma mbiyono nyasa, ngnyanɛ sasa na, ahibɛ hazha nga suyanɛ bu jamaji butu na zha na suyasana atwa mua nu kpogu, i wɛ ma ɛn mbiyini yasa, tu jɛ tata gamba kayimu du ehhibɛ chihiba tabiyɛ iwpo luajɛ nyasa, tuna tumata ko biyabi na nga yaji, i wɛ po ubwa shɛ sana hhunu mu ofwo nga zhɛ ma nda, bu ma pane hasa, bu ma pane ndumwa ibɛ go nga yɛlɛjɛ ma zhami ga, ihzha ma lono bu tizha ta nda iyi shiriri, ahasa nami oko, jɛta nyasa, shɛjɛta nga zɛni biyikwo gɛ biri, ko tɛya shɛ ma nyaji jɛta nyasa, tɛ sɛmbi fugwo nɛ ngɛ sojɛ ɛpɛjɛta. Ama jɛta nge zɛni biyikwo ibɛ huri, iwɛ nɛ po, sita-ta ibɛ shi mozhigo na nga zha madug unna mu.

Iwɛ sabo xhɛ bari ganba sa a izhɛci mi ya jɛ ba tono nɛ tɛ richɛ tu wuta, imbɛ ata shɛ, zha y. lɛlɛ hga shɛo, ɛhiɛn to izchi bu na ka banɛ zachi bu banɛ bata, ini ɛba zha ba nda na, bu zha be emagaji iwɛ ma jɛta nɛ chi ɛ zhɛ yejɛ iyi nɛ abu zha panasa iwɛ nna izchi ba tɛni ɛ te chini zɛchi bu nu huln mate whɛ whɛ whɛ uko uko, dɛza uwo ta gu uko wilo ulha uko uko uko uko uko uko ngɛ hɛin to, ana vwɛ mi zha ma hiu mbihɛni yan sa iwɛ hɛ po in sushijɛ tu tonoo ko ta ya shɛ iwɛ me tu tono turichɛ tu tu utu, shɛ ibɛ shi uugon du tu sushigi ama mbiyɛni ma nusa tu nda ɨm gushijɛ tu tonoo ah ɛih hana nga hian en nasa tu dogonu. Nn ga hani nu u na tu uh gushi ji, aba du nam na uyasa kai ahian oko ma, ɛnjɛ sojɛ, na zhɛ una a tu ɛshɛ, jiya eta ertu matɛ ni bu jinji jɛta tu mate tɛ jinji bu tu ibɛ shɛ jita uyasa. Iwnɛ po, butu bɛ lɛlɛ nɛ ɛ pini u irai bwɛ, pani uhin ihiv bwɛ i wɛ ma bɛ zha ba dendo butu bu i wɛ wɛ, bu sha a nda nyasa i wɛ jita tumate tu bwɛ ba sha a nda nyasa i wɛ tumatu. Tu bwe i we po ubwa bu dwa taji nu hwana wa wa ubwa batu bwataji nɛ a ɛle atwa imɛ tu, ube amtu dwataji nu ulwana lɛlɛ hwa, to nyw yo ha chi jɛtata tu mata tutu, ta bɛ jiniji bu tu ta nda nyas nɛ bɛhim nda zhinjɛ nu vuning wa ḿa lupo agwatana ma, jata ga ba atu chi hwayi matu yɛsaga njɛta ath chi awa ye ba tu mbaraka, jɛta atu chi hwiyi, u wanɛ ga ba ɛtɛtɛni hwani bɛ gha butu na zha giyi so ɛsha, matu whallana gana ta shali ma sha whakarna riuchi rubwa atu bahaji a le biyiko mi sa ba pata na kwashɛ i bɛ nga zhe mɛ ya sunta masula, suhda nga shiri, nazha ma pana bu ba ngana hwɛ, bɛ nɛganɛ nazhɛ tu nimɛyɛ bu stigo, rɛ bu stigo bɛyi. Tema du shɛ bɛ za ta du tama, tama tu latu, tama tu tu rogbo rogbo waru wari sata ɛn shi shi ɛna ututuru, ko upu upu ya shɛo tu rawu nazhɛ ta swa mɛni mue mɛ oyibwo, meni ma ta mɛ oyibwo to zha sɛɛn, ɛtɛ sɛ tɛ jiyɛ ne bɛ nɛ hwɛ ɛti jiyɛ nɛ bɛ givɛ, tu shigo iwɛ ma agani nɛ zaji ma ɛmbiy ɛni no nyesa mo huuzo to ugno en, uko, uko, uko, uko, uko, uko, uko, uko, ɛ swɛ, a yi, na aba bɛ na zha tu zha to tono ge ihwɛ tu zhiba ɛtɛ ni ihwɛ to zhiba, tu za ta nda nyesa, tapa agwatana sojɛ ta pana iyi pwa, iyi nɛ tɛ hajɛ ta pana, har ta tu zuusa ti zhel ta zuugga eya ta iwe̱ tɛ iwɛ ma agwatana hujɛ lata nn tu, gaskiye iwɛ ti kana ga, tɛ yajɛ hyasa iwɛ tumata tu bwɛ, jɛta na nɛ shɛ jata hyasa ta gom tebiyɛ ha butu ba nda hyasa tɛ bɛ mɛtɛni bijinji ha shi ɛbi mɛtɛni bɛ jinji i shɛ tilɛ ma hjɛ hyasa, ra siaa kwe kwa saigia hiɛn iwɛ ma ba zha shɛ a nda yansa o shi ma samba kirio, butu bɛ lɛlɛ, ma pana ɛvwri iwa ma, a ema kana a’ hasa ga, iwɛ ma Á hihwa ba á mɛci bu jawɛ, buta ma janjɛ rai bu, buta na nami na bu butu. Na ma bu dundo butu na ma bu mbafanga. Ma bu pana iyimɛyɛ, ma bu pana iyi sɛmbi fuswo iyi lɛlɛubwa mabu nda. Nyasa, a hia nda sana a zha nahi nde esade i wɛ ma imbɛ bwɛ namba, ɛhɛin ɛ́mɛtɛni an bɛjɛjɛ imba bwe ba ndani an, imba bwe ba ndani an ibɛ hun atwa ho ta namba nu bauta zabao tabiyɛ, nyasa shine ɛmimi ami lomu shini amimi i wɛ bɛjɛjɛnɛ nɛ atu nu njɛ, mɛ han, butu bɛ lɛlɛ aka ta chi, ga ba agwatana gojɛ, sa banyasa nyasa yibi sa sana na nga namaɛni ko ta ya shi i wɛ ma ichi shi ɛhɛsɛyɛ atu mɛtɛnjɛ bu jɛnjɛo ɛma, jita ta du emeci sasana i sha nani jɛta nyasa, nga layi nu nyasa som tɛbiyɛ i wɛ do jɛta ibɛ nga chi. Nyizo agwatana

Kɛni, nu jita ta na subu iyimɛyɛ yama ba nani ta biye, kani nujita ata na nga zhanibiyikwo, aka ata ma nda nyasa tan mo mbisa atwa vwɛ i wɛ ma aka ta yachi ma nda nyasa iyachi ma nda nyasa i wɛna butu bɛ lɛlɛ duyɛ chi gana ta ba nda nyasa, i wɛ ma ta zhe ta mbiyyono bu du nyasa ga agwatana ti mbiyono niyi na lɛ yajɛ.